ijiptinii wonirrit beeken ishinen wonishin Lilanyaat won mambo vejetebultanaf iyyo maragea iyyo foni Fonakii lukuathi akaholati aminen sagale dibin taishianii koshani yedheni fulmadamesi koftaa molokiaa basbuusaa omaliyaa iyyo shawarma